Pues sa re ish casi ra te beñ rsag lsone rap beuk por ra lo te cos nu beñ <hesitation> riil par che guñ rashi gots o hui rashi shiit ra steñ hui rashi llu o hui rashi beñ pe ru por gal nic nu sreñ-sreñ clas de ra beuk par pa nic nac ra beuk pe ru pues beñ ne rap beñ por hui rashi guñ gac responsable sten rashi desde bech rashi llan sac beñ ra manga hui beñ rashi <hesitation> sebeñ ski rashi <hesitation> lui beñ rashi shi lo nac buen shi lo nac mal porque bañ litis ca ton beñ de beuk pues shet ladi nubuelt reb rguitk rashi hiit o llal mult ca ri beñ por ra por ra beuk ya sa ra beñ gots pues desde chic rap rashi por lui ra manga rri bal te beuk roo ni ruñ gost ri ra shi daiñ ri ne rashi manga bech ca sia rashi manga par shi par las rashi manga lla nu sa ra beñ pues par rui beñ ne pues desde ro llu shet rri ne ra shi manga por rro llú rian ra manga rlui ra beñ shi que re rro llú par rro llú nacshi huishi beñ huishi ra lo te ni rap beñ nu par ra te nac gal ra beuk pues nia sren par beuk par form ni rlasla gap la te beuk Rap la por luirashi ya nu ra beuk riane palenk ria ne sneep beñ <hesitation> porque re casi pur neep rbe beñ nic nac ni sac re chic ne chic gal rap beñ te beuk rui ra cos- cos sperte nenci beñ nac sieb nac cuan rashi ya bal tica sons tis beñ beuk sa re bal hui rashi lo te speuk beñ nu la cai pues mult gal rri rashi vay ya pues <hesitation> sheta cualquier beñ di gap beuk porque cuaquier beñ ni- ni sheltis ca ne rashi manga vay rap beñ por gac hui beñ rashi- hui beñ rashi <hesitation> sa te beñ ni gac responsable steñ manga porque shet- shet <hesitation> shet cos senci dine rap beñ te- te beuk va nu- nu srenga clii tip clas steñ beuk vay raz shilo rni beñ nu crioll re sa ni mas ru rap ra beñ re nac cioll nic nac rni rashi buen par pitseiñ ruñ rashi sal rat shi rlui beñ rashi ya nu ra beuk raz sa pastor belga sa ra nic nac pe ru par hui ra nic llú par hui ra nic <hesitation> cariños ru nac rashi vay shilo rni beñ cuentis riit ra manga rlas rashi nu sa ra doberman per nic nac par pa ra maiñ beuk llas doshte ra nic nac par pa gots o. Oh ah <hesitation> par ni beuk ñilas nic nu sa ra sabues nic pa nac par ni rcuashi raits rri nal ra nic nic sol buen soste nac par gots par <noise> raits cuentis rri nal rashi nu sa ra pitbul per nic rnirashi ñilas toste ra beukga digal di pa gapbeñ sa ra beuk ga re porque lo cualquier beñ rshatrashi ni di <hesitation> di ra bal dirashi gumbe beñ ligasa rshat rashi lo beñ vay sa re te ra beukga pues ni- ni sa na re bal lasa gapa de beuk pues pastor aleman nac ni rsag lsoa pe ru sheta ladi par gapa shi chine daiñ o shicos si no par- par rro llú nac nac ra manga rui ra shi beñ rui ra shi saa beñ nac chu cual quier tis beñ roc par gal nic nac shi buen sa cashi <hesitation> rapa te- te beñ ruia te beñ vay rap te buek buen du chul carob shi ri ru shi len ñu <hesitation> ruishi- rui <hesitation> speñs- speñshi lashi vay lla te golspi chine carob manga mer si carob manga hui- huishi daiñ chine fuishi sied te car- carga nac ni bdei llic manga ptach manga guitk ti manga pues nubuelt sic gal rsac beñ pues shet ni ca shet rra di beuk rla vay ra lo te rau nubuelt yal ndla ra beuk ri tau rashi venen rri ra shi lis beñ rlurashi llí rcua rashi bál que cuantis. <hesitation> car dei llic rashi moot o mutl rri beñ raulla rashi beñ cuantis cos ni ca rap beñ por gacbeñ responsable sten te beuk porque shet sencidi rap beñ beuk sa re vay ra lo rri ra beuk sa re nubuelt rac ra beuk crusat con ste raz que nde cuantis rri rashi color nu lleli ra color rri rashi vay balo ra manga ya pues par na re o par nu ra te beñ pues rsag ru lsorashi te beuk normal- normal ose de medio metro de alto vay chicne shet ladi beuk ro di o beuk ñilas si no que par normal re ne na pues <hesitation> rol metr nac ni par pa gap beñ ro llú par <hesitation> guñ ra te cos beuk cri- crioll nac ra nic vay nic par ra te nac ra beukga ni ca siempr antes si beñ beuk o gap beñ te beuk rap beñ por gan rate shilo gac beñ responsabla steñ beukga porque si no pues mult rri beñ re vay pues gap beñ por gan ra te sobre shicos siet ne gap beñ beuk.